Izy koa tonga amizay cas zay, de ny <hesitation> tsy maintsy magnamboatra sambo faran'izay maro ary faran'izay maventy, any edy afaka iainan'olombelogno ambonin'ny rano.